हांव जोर आठ नंबर चिट्टा झाल्यार माका ह्या दिसा खूप महत्वाचें किद्याक मंचे ह्या। नंबराक माझ्या बापाचो जण्मान येळो दिस ह्याच दिसा तेनें पृथ्विचेर जण्म घेतलोलो आनी सांगपाचे मोंचे आठतार्कर आमचो आक्हो घर कूशें भोरता।